maal zawadii annt kaneen dursaa irafuude duub namayaa woantuun maan edee gafeeda malininin woan tanaa anan yedd maanif ant kanitaa edee gafeed, yaanii sim gamachisaaf siit kaanaa anan yeed namayaa haridhikee hark lamanin siraa fudedaa, rale fudedi asantea anen mal dibii siit kanaa.